Shiepmas ga̱bi men ƙwapnda akwei shiepmas, akwei shiepɗian, akwei arap, akwei arap, akwei shiepɗian, nɗa̱a̱n shiepɗian nna̱, muop la kyak ni nɗa̱a̱n muk a ga̱ɓang, kuma nɗa̱a̱n shiep arap kuma muop la kyak ni nɗa̱a̱n muk a ga̱ɓang, teng gang nɗeɗi, men ga̱teng mangoro nɗeɗi, men ga̱teng ɗian nɗeɗi, <hesitation> men ga̱teng yaba nɗeɗi, akwei yaba, akwei teng gwaiva nɗeɗi, akwei teng shirip nɗeɗi, akwei teng bapa nɗeɗi, akwei gung nɗeɗi, akwei shirip nɗeɗi, akwei hang nɗeɗi, shiep nƙeen nɗeɗi, ƙeen pya nɗeɗi, akwei teng muro nɗeɗi, <hesitation> ɗem teng hok.